אנא כנפצ׳ל אלמוסיקיא אלהאדיאה עלא אלמוסיקיא אלכּלאסיקיא חית כּתרתאח ליהא א-נפס ותהדי אלאעְסאב, וכתשעלהא וכתחס ראסק פְעאלֶם אַחֶר בּלא צְדאע ובּלא תְוַתֻּר וחַתַּא אלכּלִמאת כּתוּן ח׳פִיפַה ומְעַבִּרַה משי צַחְבּ בּלא מַענַא יַענִי בּנִסְבַּה לִיַא, אלמוסיקיא אלהאדיאה בּחאל דְוַא לִ-רוּח.